काणो आणि लसूण थंड, सुक्या आणि हवामानीचा बरया सुवातेर दावरप जाशे पॅन्ट्री वा जाळीदार पोती। थेट उज्वादापासून आणि ओल्साणिपासून पायस दावरप।